En nde teque yu ian na cachi yee ndio ndua ca vehi ian ca ya ndu sivɨ nandu ian unie vitu nduve ndeque yu cachi mee tendiu ndique un aviu a andivɨ jun e ndi yei ni jen ndu ante cuee yo un nacote ian a nducuehi anu cote ian ndio na cachi ndioo ndihi cuu noo andvɨ yaha a tu gandivɨ jun a nandihi ca yu cuenda gu ndiu cava cuidar un ian yee caca ndu conde cuee.